Haa wo be kee noo la, i ye a loŋ hawujoo doo bi jee a ka moo la haajoo tiñaa le, i si koronto feŋo koto, janniŋ i be futa la a ma, i ye mantoora i maŋ naa neo soto, bari niŋ i ye a ke doomaŋ doomaŋ, i si a soto noo le, imaŋ mantoora jee